अग्निशामक यंत्र आग को बुझाने के लिए इनमें मौजूद दबाव तथा। एजेंट को आगे की ओर लक्षित नॉजल या नली के जरिए बाहर निकालता है। अग्निशामक यंत्र में अलग अलग तरह के एजेंट होते हैं। जिसका इस्तेमाल अलग अलग प्रकार की आग बुझाने के लिए होता है। अग्निशामक यंत्र से आग बुझाने का तरीका इस प्रकार है। अग्निशामक यंत्र के हैंडल को दबाई भर के दबाव युक्त एजेंट कनस्तर से बाहर निकाल आता है। नॉजल को आग के आधार की ओर लक्षित करता है। डिस्चार्ज लीवर को धीरे से दबाएं। और आगे के आधार पर एजेंट को वितरित करने के लिए बाईं से दाईं व्यापक गति का उपयोग करें। जब आप नॉजल को आग की लपट पर रखते हैं। तो आप आग को जल्दी से नहीं बुझाते सुनिश्चित कर लें। कि आपके और आग के स्रोत के बीच की दूरी लगभग छः से आठ फीट है। आग की लपटें कम हुई हैं इसके बाद आप सावधानी से करीब जा सकते हैं। इस प्रकार से हम आग को आराम से बुझा सकते हैं।